हमर सरगुजा में ओखल और मुसर ल ढेकी आऊ कड़ियां कह थे। जैसे धुलाई करना है, चटाई करना है, पिसाई करना है। तो सामग्री के जो पास है ओला एक जगह रख दे तो ऊपर से नीचे का होही दबाओ बनही। दबाओ बने के बाद अपन काम करना चालू कर देही। और पिसाई करे बर धीरे धीरे जनता ला चलाए से पिसाई हो जाहि।